Tu chii, sa´ayo, sa´ayo cocinar jii xii maa nani aceite chi tuakutí manteca vina chi tuo kajani nouyiu kouchii chi mani maa alimento kayee couch penati tua kayetí, tua kaveetí intaurou tua kayetichi mani mana alimento kasa seurir mantecatí.